किशङ मोनाओ ख्यालो बचाया, विचारो बचाया। आइ होदो आइडे मी टंग लोननो टंगेस किशङ बशौ उपयोग लंज्या। हुजु ही बशा रङ विचारु सम्बन्ध टू। की हताङ मोनाउ ख्याल तू हुदु टंग आइडे टंग हला सम्प्रेषित लन्नो तू हला कम्युनिकेट लन्नो तू होदो बशु मद्ध ही लन्ते। आइ आइडे टंग ले मोनाउ बातें किशङ हाल नेटे की हुजु कामन लन्नो तू हुजु मा लन्नो तू, हला युनो तू हुजु चाइए बत्तैओं बशौ स सी किशङ कम्युनिकेट लन्ते। आइ होदो किशङ विचार ही नि्ज्या हताङ किशङ कम्युनिकेट लन्ते।